Assifat attiʼejidni fi nas hubas auwalan nadum ilga inda sahi ma nuktb wa taniyan nadum ilga inda amana ma bi kissan nas, fa talitan, halit sifa bador fin nas hibas nadum ilga sabur ma kulli shai kan sawwo le ya bi jud ha fulan mala sawwet le ke annadum da kan ahala ke.